Ny ilay ny fehidraha ny fanatanja tegna io moa zay da voarara a Madagasikara atoa fe a taraiky avao koa anao ny amin'ny fampasa azy la tsy mety zay.